﻿Omugaso gwewempe nikwe kukora obuyonjo, nosobola kugikozesa okasara enono zaawe, okasara eisoke ryaawe, okeyonja kurungi muno okeikara ori muyonjo, nesobora kukuyamba kusara ebintu ebimu nkokuba orikusara nk'ehuuzo, kare n'abaana kusongoza pencil, banu abakukozesa pencil haisomero, niyo migaso egi eya wempe